Zaho io miasa amina ONG, miasa anatina ah projet tetik'asa manahaky anizay. Gny email voaraiko aloha zany agnatina herignandro raiky mahazatra de mety amin'ny roapolo eo. Ataotsika hoe mety mandray email efatsy eo ao farafahakeliny aloha zany magnodidina anizay isanandro. De matetiky reo email reo, resak'asa aby aloha zany. Resaky fivoria io, resaky asa mikasiky budget io, teti-bola zany, mety ho resaky fampiofanana io formation, ah mety ho formation, fahalalana momba gny raha boka ifotony egny aby zay zavatry zay, matetiky gny hita agnatin'ny le email voaraiko aloha isankerinandro. Roapolo alohat gny totaliny isankerinandro.